Ман хонаи шахсӣ надорам, бинобар ин лампочка надорам ва онҳоро иваз намекунам. Ман медонам чӣ тавр лампочкаро иваз кард. Дар хонаи одамон бояд лампочкаҳоро сари вақт иваз кунанд, то нури хуб нигоҳ дошта шавад.